Buen lo ke bajau napu alergia y rapu rekunji kat re xi'iuik taejem <noise> riljius ngunue <noise> buen rapu kua lakeje kua hay veces kuanse kua dua kua nejeñ kibia kuanse kua liya y nejeiñ kibia <noise> tiempo matse <noise> kujupu rama linjiaut kua punse rama linjiaut rapu y rama kua basap basap ngunjia linjiaut jai nduces ya kuanse mi'ia rapu lamei statujum kua rape'iñ per rapu kaung kunji limy re xil'ie par rapu limi kara stikiuang nduet rixi yit ba'ajang rapu kua lama kameje <noise> laey kua lameung y li li liyiut kuanse majau ya ndua pup se em kupa kujup taba'ail tabail rapu para ke lanjiat y rapu mi'ia y rapu kupu stinjia limi por <noise> por matse y limy kuas kuanse jiuk kiñiaung saria pakas ke nip mbajau y kupu laey lakejeuk pe xiam lembe rapu y limi rapu limi kara jiuk se mep ndu limi rapu stikiuang ki'i nda kustal ki'i tanges tanges napu kustal y lanjiat kupu l'eje ke batꞌei bak'ajai per kau va rapu nixiap lanu y ndeu kupu bat'ei til'ie re xikit de rapu rapu se riljius ngunue l'eje. Y y chiu mani pues ya kuanse ku kua lakeje ya es xil'ie mataung kua latut y lanjiep porke kauk tuma'a kara ndukuejeuk y kauk ndubauk nujuau kichꞌiꞌ ndujuaik kua lumei ma nanjau nui litro de kichꞌiꞌ pero kauk lo ke nuju'u sau nda litro y kupu kauts ya nip nuju'u nujuau mas pero ya kuanse nubaiñ nujuau rapu ya kuma kupup y si vajau rapu y ki'iajai chiu mani pues es xil'ie re limi mas kje xil'ie par rapu ya mas kunji nan'ia ya ya limi xil'ie kauk nu'u ke es sari xil'ie se kua ya ke es saria xil'ie se kua la tu'ut para ka ken lu'ei lu'ei ngjaik lapup se rapu lakeje.